Igny aloha hitako sy mety igny e, asane kamo igny amina, asoa asoa asaran-draha anao avao mandeha mitady asa agny anao ma ndre da agnano mitatitry entan'olo anao defa mahazo vola kidikidy, toy izay eo da andigny an'igny amigneo gne magnano loto zany moko da mivavabavaky hoe ah ity chiffres mety amina, a ty izy ty, hitako sy mety zany e mitavandra raha sy sy hahavita an'azy avao sady sy maharitry.